Toh kulini hani ye, yi se se yade kwa diniwa ye salirna sade kadina wa, wazarna dared kwa mandawa dared kwa islamiyawa to da temako a abir aboso ya temakale dinarna kidu gumushi a si kwa anguwa dara karkar yankurdir, ai adehaniwa dunam kuraka dina ani temaka ala dar, dara dumdum yelardor, dar yalidar amfani dar'de ya ka hyelwa, amfani kani, temeka ka kowa, buwe makarantani gaskiya ki buwa ki pu kuwayarna, dar fodu temaka ye yin de sisi diniwa yi uhuwe kuwe duniyani di sidawa kani jukti namur dunya kayar liba tsuhuni, yara luba hifir hifir, to kani juktinamer uniya ni kibaku dara hue arbama dara hue kani juktinanur molme kulni wal damboani a kabaja normal da bara karta murati asuna tu nurati arbe dati une morati wa amfani yardiwa Nkuha ka dra ta babama dubu kumya makr yo ka uwema koba tuka muari waiso akwa bara kadar moari toh koba dowa ade uwa ka awa kanisi a kokori kani tzukta namur walaka kowa donam ka niya mori kadar a kadar moari wamao ahani inini ade sitawa yima yabara ko zakto moro amma toh adeta uwe ka ayawani anyanir adiwa kanto a kokori tsuktanamuri ka mulmu ayata ku apa tzir wazi, wazi yarwani ka turani lapukso ka si, ka muarpi ka si ha jam tubu makur ka tura kasi, amma kulini saika tubu kume, ko tubu kunne zide, kumya makr kama kamuari kawula dirkye ai ado takuwe ka civonnati kadr a kwakori d kadir mirtanamuruniwao adi sida ahaniwa ahanika gumnati a kokori kadari da kadir mirtanamurmiwai adi sida ahaniwa ahanika, gumnati a kolori kadar mirta namun kaskiya ka duniya kasi a normal apa wazi sakada zir nera ishirin yara dai kulini zruhazon yarma adiwa, toh talaka dar tete bisi ati bwatuka siniwa tinam ka kwaba kuma lampirtarwa kowi darni dara ayati amma toh yarni yarnam talakani gaskiya kawi aya temoko kawo tar sauke alamursu wamai aheni inini ko ngirma. Kulda nagri kanikati sidar si duniya wa mai chini kulini sham ahek si nahune silakama a samuadubu kule sugur, silakama su udra dima aduwa kawai data a asham ahani amfani marsari ai kowa kasa bisi ka dilba, amma ahani kathirye sai madarsolo suditarta kadar uwe kobama aduwa, gaskiya ka gumnati mai inini adosi damai dasi aka temako datha uwema misa amfani kani a kogoli dara habir ini tsirdar ai, dum sirdar ni dama gumnati hayata nanurdar kuma kanti mma dara dum sirdar kokoli kanu tsuktamanur mai atum, amma tsihanini didawa gaskiya saka kura yadi sini yarya nima yakurawa bakusi ka uwe kwaba yadisinibar kobar tsauwa yakurba da teda sim ambuhawa, yabarkwa darteta siw mzewa, yakwa darted sim azikwaiwa, amma da azikwa da katir dir yarwa kulini akwa kibaku, dir kibaku. Dar dar tsidar data yarwa sututra simma tsiur yarwar ma adeta buwewa sinam dutara simma dor yarwa adeta uwewa inni kulini shinkafani ukhaninina dara tsukuyi sirdar, dilakama saka shinkafa tseta simmawaye, saya simmiya abunaw, ko uhirni kasa hditini, shinkafa ku imma kumar kallakama miyakaltuye, ampani aduwa, audu yara tsuku auda andimodubu kr, dali mallakiti da bu makayi lowa sukur, wilily da dugna ta tuku yajikr, da'ah salatyara kri sukura dada'a ka auda aduwa, uhi ka dai muadubu kr ku tai dva kr, ku mbuati dan wake kr, sukura ka ati aka uhi adua da ko wani de dara wula uhi kasa kusi uhi aka tsei kuma muahi, lakar dar mura halv harima, apunaw, sa a ndufu kasa kla, kura uhi da suda, amma uhi akwa dunya tsuda drafidumur hyel ra hinti tumun ba uhida diwa

Ti dva hyel tsa siyarkr ala wasuye kadar sime, amma taka kurkur ka kur tuhum adi dua sana kwayva tai dva darnan wazarye kadarsime. dartata muar hilwa, bakula dva ne wazir wa dara hilaye, darma hilda kuma a klta tsi daraji ye, ada tsi dareye, nur muahi ka sal sintanamur kamur ime, da su kamur ta dua ka mul na wazarmun kada sime, simwamu damurta kukur dva hyel kutuker siyakr sime ala kutarmuri, kamurki hyek ka hyel kesa mburte namuri, ka hyel burtana waiso date taya zir na dutukuwa, zir kumeye su zirye kwa duniyau, soni ko nukama ana si fitiwa, ama ku wula zirye sifaka pa sirna ar bupr kuma to ampani yar a dowa kusi indama, fillakama kado sini dar indorma asifitukwa